Lesdi Pakistan, ɓe ɗoon mari fijoji feere feere, bana fijo julde, bana fijo mendi designs, bana fijo diidi, bana fijo diidi mendi, bana fijo suits ko flitruits e ko lutti.